Gli izraeliani a sun ün pupul molto vaire vei, a ven-u da tanti ani d'prublemi e ades a sun ënstalà li ënt ün post ëndua a cuntinua ad aveine d'auti e d'cultüra sai pa vaire, sai mach che la religiun al e la coza pi ëmpurtanta anche ën lë stat